من أكثر الأوقات اللي كانت سيئة بالنسبة لي. كان في شغل محدد المفروض إني أسافر له. كان سفر تقريباً تسع ساعات. ويوم ما وصلت مكان الشغل ذا كان لازم يكون معي اوراق خاصة بالشغل. وبالتالي نسيتها -نسيتها في المكان في البيت فبالتالي اضطريت إن أني أجلس وقت محدد لين ما يوصل الأوراق